Portugalani famous cuisine. Grilled sardines. Peri peri chicken. Voxa. Seafood. Unfamous dish. Bacalhau. Dried salted cod fish. Unmix. Unbreakfast. Cheese, bread, fruit, sweet paste.